Samy manana ny kantony ley ny olombelo ao anatin-tsaintsika ao, vatatsika zavatra misy zavatra marobe, ka ny kanto <hesitation> raha olo misy kanto, raha olo manana kanto, tokony mora mandray zavatra izy amin'ny zavatra rehe- amin'ny zavatra jiaby ananany, ataony, hitondrany ny tenany amin'ny- amin'ny maha-olombelo azy.